Quannu pensu a na muntagna mi veni in menti na cosa granni e mpunenti, tant’è ca quannu na pirsuna è auta e grossa si dici ca è na muntagna. A la stissa manera, la muntagna mi fa pinsari a virdi e natura cu aria frisca. Ni la muntagna sempri c’è aria pulita e tutti li pianti sunnu virdi cu pàssari ca cantanu e armali sarvaggi ca mancianu tranquilli.